الشخصية التاريخية الي بتعشى معاها بتكون فيكتور هوغو لانه يعني كاتب عريق وعنده وايد تجارب في حياته فيعني هاي الخيار الأفضل بالنسبة لي